gallinii wonin dandee laf bona kas tauf woni tok kaba turki gudio kaba bareinin bissan kasit olkaetu mil isanen mil jajaba dedera aminen qees isanen jabaa, qees isan dandee laf hadetinen woyyu hi itan, duum woinin bisan mara tok dugetinen, jebite baresun malum feden kastaa hata ades shanif janen unumtaa bila ini woyyu hi itan.